जर्मनी। ओकटोबरफेस्ट: एक वर्ल्ड-फेमस बियर फेस्टिवल। कार्निवाल: कार्निवाल सेलिब्रेशन जो फेब्रुवारीं जाता सगलया जर्मनीक सेलिब्रेशन जाता। हेंगिंग लॉस्ट आयटम्स इन ट्रीज: एक कॉमन प्रॅक्टीस जेथून लोक शीनलेले वाटू मेइतात ते खाई मेइतात थाईसारल्या झाडा कडे वरनं दोवर्तात। शेकिंग हैंड्स: एक कॉमन ग्रीटिंग आनि बारी वागणुक दिवापी। काफी उंड कूचेन: योह सांचो मणैतात ता सण जेथून सगळी फॅमिली एकाठाई योँ तॊह मणैतात। आनि कॉफी चाव ब पीतात।